<noise> óɖò lèe mò bùwá blɛ̀ɛ óɖò lèe bùwá màa bù tà lɔ iblɔ ɔmi fíà, bù no, efi ènì bùnibì bù nyokɛ, <hesitation> bɔ̀kpɛ̀ bù nyokɛ. únà lèe bùwáà, ká bù nyokɛ ìkùkù nì máàgá bìà bù tà efi nà nyiɖeè. lɔ̀dò <hesitation> búni ɛɖí ba ŋlɛ̀ówò. bìà u na lɔ iblɔ àlɔ, ása gàké bìà u ne líéwu bú na ŋlɛ̀ówò, yá bùnibíì blɛ̀ɛ bègbobíì, káyi bìà bù nyo nànyiɖe màa alɛ bògòzè ɖɛ́ɛ́ bìà nàáa tiɖò alɛ nàáa ne tu ìmùèmi kása bìà nàáa tiɖò ògòzè ɖɛ́ɛ́ alɛ nàáa nene bìà bàáa kɔkɔ émáa lɔ iblɔɔ̀. úni bɔ̀kpɛ̀ káà bìà u na nù ogloò nànyiɖe li bògòzè lɔké ówó bàáá ɖezè kása elí ɛɖí. <hesitation> bòlò búni be fi blíí ása bú náa àyifá zòo sonù, ówó báa àyifá nàanyà ètèyá kíni ká ɖálɔ̀ɔ. búnà lèe àni ani ìkùkù ɛnɛ́, í né ɖe zè ni <hesitation> u ne fiì ka àyilɛ ɖèé fe ɛnɛ́ nànyiɖe ù náa yifá ánɔ̀lɛ ú nàá fe, ú nàá sowàa. ú nà zé gbi úɖiwɛ ása ùwáwa ká nyòo máa ne ɖì ɔti èle únafa gbigbi màawu ùwátíbí ɛɖí gàké ákà nyòoà ani ùŋonì yá bú ní ɛɖí bù lè <noise> bú na onyo nànyiɖe lèe ɔmi fíà zákà bɛ̀ɛɛ̀bɛ̀ɛ.